Amerika madaniyati xilma-xil va murakkab bo'lib, turli etnik guruhlarning uyg'unligidan iborat. Bu madaniyat musiqa, san'at va oshxona sohalarida o'z aksini topadi.